असल में हमके मीठा और नमकिन में ज़्यादा तर मीठा वेंजन पसंद होगे ज़्यादा तर मीठा वेंजन पसंद होगे। ज़्यादा तर मीठा वेंजन पसंद होगे। ज़्यादा तर मी लेकिन नमकिन वेंजन में मास, पनेर, सबजी, ज़ोड़ी, बूती। सबकी इस्तुमाल होगे चे मीठा वेंजन ज़्यादा तर साकहारी होगे चे और हम साकहारी वेक्ति हैं चे।